नाचोप आनि गावोप दोन्ही कळा सुंदर आनी सोबीत। नाचपाक हात पाय बरे काम करुंक जाय आनी गावपाक। बरो तालो आनी सुर असपाक जाय आपलया मधुर तळ्यां। गायतां तेडणां ऐकोटोल्या लोकांच्या मोणांक शांती भोगता। गीतांल्या आमचीं भावना आमी ढकोळ कोरुंक जातां। गीतां गायोणांतल्या देवाक वखाणुंक जातां ल्हाण। भुर्ग्यांक निषीडैतां कांतरां गावून निषीडातात हेम। करणांक लागूं मकां सोबीतायें गावपाचो गुण जाय।